شافت الصيادة الرسالة وجررت انه تفتحها. وكانت في بتعيش في الغابة من مدة كتير كبيرة شي اربعين سنة وكان الا اهل كانت تاركتهم من وهي صغيرة عشان هي ما كانت تحبهم ولا كانوا يفهموا عليها ففتحت الرسالة وجرت انه اخوها الكبير بده يشوفها وبيستعطفها انها ترجع وجررت انها ترجع.